السؤال الأول هو شنو هو اكثر انجاز سويته بحياتك و السؤال الثاني راح اسأله شنو جانت اكثر خيبة امل بالنسبة الك الي ادت على انو تتعلم هواية اشياء من عدها بحياتك.